Karazagna toetr'andro na saison amin'ny ankapobeny malôha amineh aty aroa ny tegna be saison amineh aty io: ririgniny miaro andro mafana, ririgniny izy koà fa mangatsieka andro avy eo main-tagny izy koà fa tapitry ririgniny fô misy misy ndreky koà toetr'andro amin'le main-tagny igny misy le fotoanan'ny andro le magnôragna, fotoanana cyclone, fotoanana rano be.